Men nonushta uchun sho'rni afzal ko'raman, chunki u kunni energiya bilan boshlash uchun ko'proq qulay. Sho'r nonushta taomlari, masalan, tuxum, non va pomidor bilan to'ldirilgan sendvichlar, tez tayyorlanishi mumkin.